Ma arva, et sääne tulõviku viialonõ liin <hesitation> noh olnuq kimmähe vii all, aga siski suurõmb osa tegevüst olnuq sääntsideh viikimmih ehitiisih, koh sis om õhk seeh ja inemiseq saavaq vabalt ringi liikuq. Ja tulõviguh, mineq tiiäq, naid saa ütskõik, ku suuri ehitäq, nii et kõik saa toimudaq sääl.